En Israel tienin la costumbri semanal dela celebración del Shabat, qu'es el día de descansu judíu, que se celebra dendi'l viernis nochi hata'l sábau nochi. Es momentu d'ajuntamientu i de tranquileza en familia. Güenu, es más propiu dela religión judía peru comu Israel es un país confissional pos está tó tracamundeau. Á si le hazin assuntu a essi día de descansu i le dan una güelta alas barbariais qu'andan hiziendu en Gaza.